اذا ابغى اخيط اول شي بحط القميص على سطح متساوي عشان يكون ثابت معايا، بعدها بحدد المكان الصحيح، وادخل الابرة من تحت القماش لفوق من خلال ثقوب الزر، واكرر دي العملية كذا مرة عشان يكون الذر ثابت معايا، بعد ما اتأكد انه ثابت ادخل الابرة من تحتن اعمل عقدة واسحب الخط، <hesitation> بعدين اسوي عقدة صغيرة، وكمان بعدها استخدم المقص عشان اقص اذا في اي زيادة، واتأكد ان الزر معاي ثابت وما يتحرك.